<noise> Za ka fa mandigniky kolera maitso filamignagna ndraiky fiadagnagna ndraiky fahasambaragna dikagny aminah manôkagna <noise> raha tônga voalohany an-tsaignanah afa ambanivolo edy zah mahita aty ala, mahita tanety, mahita ravim-pontsy ,ravigna manga afa tontolo <hesitation> ambanivolo zegny raha tônga an-tsaignanah voalohany ôlo ka fa mivôlagna kolera <hesitation> verty.